Tɔ lukpɛ agiita ala amijili kɔ la dɔ tā nɛ risi mɛ, nta rije ntri bɔ nta rije amo bɔ nta rije ikɔ bɔ nta rije abɛ anti bɔ nta rije abɛ alogo bɔ ama nwan kɔ akɔsɔ zwa lukpɛ ayɛmɛ shi nta nzo gida bɔ, nta nzo didɛ bɔ ama nwan kɔ akɔsɔ zwa lukpɛ ayɛ me shi kɔ nta kɔ a kpɛ nrɔ imɛ na anz an zɔrɔn aƴe nanɛ nɔ kɛ rije antri nɛ, ncɛnɛ irje antri nka kɔ ntaa lɛɛ wa nta inɔ nwa irira na so ɔsɔ da ndɔ yaka la kɛ na domi kutun kɔ osi yula bɛ lukpɛ rubɔ nwa nɛ nɛ, ko nyɛ ɔsɔ nga kɔ ayɛ kɔ aso nɛ wa. Nyɛblɛ dubɔ lukpɛ gan kɔ ntsene nɛ ma, antana wɔ cɛɛwa kɔ nga kɔ adɔ agita kɔ kɔ adɔ nwa kɔ ino ntanɛ nɔ kɛ nzo nɛ nyɛblɛ ɔdɔɔ nzo za nata gakina ama nyɛ blɛ agbonyi nzo muna, nyɛblɛ kuma adɔ rije abɛ, atā rijɛ abɛ anrɔ inɔ ribli ma, nna nyɛ blɛ kuma adɔ rije aglo ata rije aglo anrɔ inɔ ribli ma, ama nɛ ndu yaka lakɛ imɛ lava va mɛ n ncɛnɛ rite an tri ndɔɔ wuya lɛɛ wa ntā kpɛ taa gakina anrɔɔ imɛ ribli ma so nga kɔ mɛ nini nkpila nmijili kɔ la dɔ ta nɛ mɛrijɛntil adɔ aga lɔ kukpɔ kpi mɛ na. Kɔ nma kɔ la dɔ ta nɛ na lan cɛ si ko cɛngi bɔɔ osi adɔ la nza agiita gɛɛ gɛgɛgɛ nza lɛɛ, lukpɛ agiita nɛ dee nbɛ nwa kɔ a kɔsɔ dɔ zwa lukpɛ ayɛ mɛ nɛ wa kɔ ajɛ n bɛ na kisi shi ba ba dɔ ma azwa shi na ayi baa lo kɔ imɛ ta kɔ nza solo na, baa lo kɔ ntā kɔ anza wɔ mɛ muga nza wɔ mɛ inuma lukpanɛ na, shi nɛ ba dɔ azwa wa ama ba kɔ aga abɛɛ ka blɛ kɔ adɔbɔ ba ta kɔ iwɔ bɛ bibɛ nwa kɔ iwɔnta nɛ mɛn bɛ rije antri mu, rijentu nɔ dɔ gan kɔ a dɔ lukpɛ ayɛ mɛ nɛ na ama nɛ ndɔ cɛ si nko bɔ ɔsɔ nyinkɔ inɔ dɔ nyɛnkɔ adɔla giita kowi ni aviisi na, nɔ dɔ nyɛn kɔ adɔ la ikukpla kɔ la kpo kina la nala, nɔ dɔ la rubɔ na, la kpo kina kɔ la jɛrɛ nza agita iba nɛ kɔ ntsene ba nɛ agita nɛ ba rishi na, lukpɛ agiita nɛ kɔ a dɔ ri nɛ la ta nwane lɛ, la ta nwanɛ ivɔ, la ta rije antri lɛ ivɔ la ta rije aglo, la ta aglo wɔ ivɔ la tā abɛ abɛ antri adubɔ akɔ gɛɛ bɔ abɛ atogo dubɔ akɔ gɛɛ bɔ agita abanɛ shi nɛ osi nɔ dula na, nzo kida dubo, nzo dɛ dub duk nza aita nwa kɔ osi ama dula kɔ la dɔ ta nɛ kɛɛ na ama mayi nwa jɛn kɔ ndrɔ zaa kɔ ba shon kɔ lukpɛ agita ibanɛ wisa kɔsɔ zwa lukpɛ aya mɛ kɔ imɛ ninɛ, kɔ ajɛ kɔ nvɛ rije antru na, rije ntri anɛnɛ lɛɛ wa imɛ nta nwanɛ akpɛ nrɔɔ imɛ muna nta ko nsolo wa nkisi yana wa. Nna ziri zaa nkpɛlɛ kpɛ bɛ tā gakɔ na domi nta rije antri nɛ adɔn iku kpla lukpɛ ribli bɔ infakt a dɔn ikukpla suseyi lukpɛ ribli mɛ bɔ nnɛ la cɛ si ko kɔ si dɔ la rubɔ nwa zuzwa adula rubɔ har nwa kɔ nzagita ibanɛ, nkɔ la jɛrɛ ba lukpɛ rubɔ a kina kɔ la dɔ kpo nɛ ba ri ama isilɛ nɛ kɛ ba du klɔ ba tɔ nɛ mu ba du kplɔ ba wuya dɔ la nɛ mu. Jijili nyɛɛ agilta kɔ kɔ apɛ nɛ adɔ ntri wayi, dza gii kɔ ɔ no ba ntri ku dru dru dru nyanyra ma aba ntri ku dru dru dru ama nɔ ntri nɛ si isa isilɛ nɛ? Ɔsɔ nza arubɔ nwa nɛ kɔ la dɔ munɔ nzanɛ nɛ hkɔ azaa osi ɔsɔ inɔ navuva kɔ kɔ dɔ swila ɔsɔ nzɛ kɔ kɔ a dɔ kala nɛ, nkɔ aza inɔ akpɛlɛ zɔrɔ mijɛ nwan kɔ ɔ idridrɛ ruso no abɛ lukpɛ rubɔ nwa nɛ kɔ la kpɛlɛ kpo ntri la, la kpɛlɛ kpo agita kɔ ntsene ba nɛ kap, kɔ la ta kɔ la dɔ aza kɔ tɔ la dɔ lukpɛ kusɔnɔ kɛ lɛ nɛ bo, nzanɛ minyɛ kɔ ba dɔ ntri lɛ nɛ ba dɔ kwɛ haana, minyɛ kɔ ba dɔ ntri nzanɛ lukpɛ agbɛɛn tri ba kɔ ba kpo shɔ nzanɛ nɛ ba nyɛlo kɔ anagbi kɔ ana ma ntri kɔ ama jɛrɛ kɔ a bɛ kɔɔ ana shishɔ itsi risi inyɛɛ nɛ, ana ma ntri jɛrɛ kɔ abɔɔ itsi zaa har kɔ isa asɔ ivɔ anaa ana nini ba gɔ ntri gɔɔguba, mbɛlɛ ibɔ kɛna miyi gbɛnkpi kpi rici rici ma krun ku a dɔ lukpɛ kina mɛɔ nɛ ba n lɛ rici dɔɔ ma. Nɛɛ la dɔ nzaa <hesitation> rubɔ kɛ nzanɛ, konyɛ sho si kutsa la sho si kutsa kɔ nza gankɔ a dɔ nyɛrina naa nɛ osi kɔ zi, lapɛ kɔ taga da kusrukpɛ ka si a bini yaka kɔ ipɛra kɔ osi kan bɛ nɛ aga gɛ gɛ gɛ nɛ kɛ la dɔ nini ba nzanɛ nɛ adza kɛ ba kuba kucɔ dɔ ba mucɔ muna adza kɛ ba gbii kutuma ma, miyi dɔ naa ni konyɛ sho makucɔ kɔ kana nyɛlo akpɛ <hesitation> so nyɛlo risi kɔ aso kucɔ kɔ nɛ mana tɔ ɔka si kɔ la na la kɔ la na gbakucɔ kɔ la dɔ wusɔ nɛ, adɔzwa lubɔ kɛ dɔ la nɛ kɔ la dɔ zɔrɔ nza la dɔ nyɛ nza rina nwa nɛ nɛ gɛ gɛ gɛ rina dzi dzi tɔ na nɛ ndɔ ci la kubisisa nwanɛ la bɛnɛ atɔ adza la adza la ba nɔ minyɛ kɔ ba pɛsɛ rusono nɛ, adza laba nɔ minyɛ kɔ ko wini nza agita wisi kɔ ba duba ba nwa gan kɔ mucɔ ma duba nɛ kɔ ba dzi ba kuva miyi, ina da kuva naga nyɛlo aza zwa muna ba na gɔ fa anɔ lubɔ, minyɛ nsɔ ba kpi ba kucɔ miyi? Minyɛ nsɔ kpiba kucɔ aga dzi dzi tɔ la minyɛ kɔ imru wɔ za dɔ atra na la shɔ nkwalɛ lo nnawɔ ipɛrɛ kɔ atra andɔ nna yɛnɛ kɔ anbɛ nnawɔ nɛ anbɛ nini adii nɛ an kpɛ dɔ muna nga kɔ npisɛ idala isisa nwanɛ nɔ kɛ